Andrisihana ny zaza hagnano fanata- fanatanjahan-tegna: atoro ananjy vokatsoa azo avy aminanjy. Raha ôhatra izy magnano fanatanjahan-tegna isan'andro, dia mety ho salama vatagna fôgna izy isan'andro isan'andro. Dia volagnina aminanjy zegny raha tsara azo avy amin'ny fanatanjahan-tegna, aminjay izy mazoto magnano ananjy.